Duɓu caliɗi noon maama amin joɗe wala, goɗɗum takanoloji, mi non ma mim mbawaai jonde wala takanoloji sai ni min jarai bone ngam min bowi.